أغرب حيوان شفته كان حيوان الألما أتوقع كذه تنطق شفته في حديقه حيوانات في وقت زيارتي بإچازه كانت له شكل غريب و تصرفاته چدا مظحكه و كل ما قربت منت كان يطلع لسانه كإنه يتشمس كانت تچربه ممتعه.